Oime kua mbasuru ombo cambio icolor, oñeemi vaera japisagui, kua je camaleon, oikatu ombojanga ɨviɨa pire, jukuraï ökätirö vaera jembiare